हमरा कृम आ चिनी बाला कफि से निमन ब्लाक कफि हमरा मन परैये । ब्लाक कफि काहेला मन परैये हम रात भर काम करके आयल रहैसी। हमरा दिनियो पहर काम करेके रहैये त हम ब्लाक कफि पियैसी । ब्लाक कफि पिला से हमरा देहमे मतलब इनर्जी अबैये हम काम करे सकैसी मजासे । ब्लाक कफि पिलासे हमर निन भागजाइये मैन त । निन भागलासे काम भि अछा देख सकैसी । उहे लागि हमरा ब्लाक कफि निमन लागि का। ब्लाक कफि पिलासे बडि भि मतलब थाक बेसि न आबैये । बेसि मोटापा पन नलगैये । कृम आ चिनी बाला कफि पिलासे सब से बेसि मोटापा पन आइ देह मे देह के लोदर बनादेइये । कृम आ चिनी बाला कफि उहेलागी आदमी सब के हम कथी कहम कृम आ कफि चिनी बाला कफि कहियो न पियेके । पियेके बा त ब्ल्यक कफि पिया ब्ल्यक कफि से देह के लागि निम्नो करि । हेल्दी भि रहैये सब किसो रहैये उहे लागि ब्ल्यक कफि पिउ चिनी आ कृम लागल ब्ल्यक कफि नपियेके । <noise>